Nyya ka alago, ozani yun ya yinu ko ka alago ni kwo ozani nma alago shumotu ko kani koni nwo oyi ka. Alago ni ene ina kpa ada hin wa alago, amun ifu ka alago, ngye ifu ka alago, ngye ole ka alago, nyya yoza ka alago, nyyo ogya ka alago, to awo mani kin ma yo wo ose ni shumotu ko koka ni, awo mani kin ma yo wo ose ni nyya ma kamo nyya ko kweneno kuma nyya gege ya kila okwunu nu gbo onyonya lo, gbo okpokpo lo ni so omani kin ma owoza nene shi dan la.